عيش حياة جيدة يعني تكون مرتاح في نفسك، وتحجج أهدافك، ويعني أنه تكون محاط بأشخاص تحبهم، ويحبونك، تستمتع بكل لحظة، الحياة الجيدة هي عن التوازن بين العمل، والراحة، و كمان عن السعادة في كل شيء وتحقيق الذات وتقديره، كمان إيلاء الإهتمامات الهوايات، وتخصيص أوقات مناسبة لها.